Abana babasungali wayi banene nabana babanyokolhome wayi banene abandi nganganimubabana ngenu eyathukakolherenu enu ekampala enu abandi nga nganemubabana ngahangikere. Nibanene abandi nibobukalhi nabandi nibobulhumi. Ithwabosi thwanzene, thwanzene kutsibu kundi ibwa thukathunemubanangana, ithwikalha haghuma, ithwabana ebya thukahanulaku.